Domi e ɓena la? He ga nyigo la nɗye wo wo ɓwato ynna, to sasale heɗye he bɓwari hna wo dna my wnu hari duya lo ha bi ge. Kuma nyigo za wo ga wo ɓwato nyi, a ga ɗo wo wo ɓwari ɓwari ga myatsnu sobodo woga chni ba ɓe wo fni m. wo ga chin miyna ba ɓe, nɗye wo hnchi ga yi mari, he ga wo la hedye ynango’a he yi za kuma nɗye he ga ko pala nyi n. sasale aga ɗye he ga ɗye he wye he le yi gbafu gbafu saboda ɓwa nyigo dyego nigo dyego, a nubo ga yna he bi e bmyi’o hhe ga nyigo dyego la wanda nɗye wo gi he tugosna yna, sasa nɗye nuɓo ga yna he bi ge e bmyio yna he ga do he ɓwari, he ga he nyigo wyeba ɗye wye, to, eɗye he tunani ko kwa he nubo ga yna he bi ge e bmyi’o yna, he ga ɗo he ɓwari, he ga he nyigo wye ba ɗye wye, to eɗye he tunani ko kwa he nubo biyna a zo he. He ga yi nyigo ɗye go dna e he ɓwari. he mama, ha dangi, ha nukodo za baga chepi ba zhi hebwari. Ama hi ga nyigo la nɗye he dna wo hli wye mko he dna wo ɓesnsnu wye m, to ha den gi aga hna na, kuma anuko doza ga bu he tsi. Zangoti misa de nyigoza yi se chegnudo a gna ɗye s amula snu, kamata a gna ɗye se ɓesnusnu zhi e ba gbma, se ɓeta dada e zhi ba gbmma, nyigoza mari kum nyigo nɗye ha nyigo ɗyego la wanda nɗye. Wo ga wna he aziki zhi nyi, he ga taba he zna eɓnyi he jni he pa nyize kayna nyi gbma. Domi he ga mu ewo nɗye mi kna woya lo eamyi ge ko kwa yna nɗye hna, nyize yna ɗye mi jni wo gbma lo ebmyi ge hni mwa, aiji, mi yi za dna e pi’o, kamata yna hn mi ku mi giwo so that wo bmya mari-mari. Ama he ga nyigo wyigbe la, ko wo lo she, ko wo lo zeba, heɗye ynango he zha gaskya. heɗye misa kuma, he dna e tunanio ko wani sasale ba he ga ɗye aza wye da he ɓwari nyi nyigo mari nɗye kamata kafin he la nyigo ɗye se pka yi, kamata hedye misa he lo snu palapa la he gna hadye wna byingo mari wye no, kayi mi ga la wo dna mi ɓwari’o a-aha la wo yashise ko ha ɓwa ezhi ɓwa nu snu kkukari he ɓwa za nukodo za ko dago e zhi hna lo nɗye wo ga bay ani snu le sn misa hna yi yna dodo nyigoza hna yi yna. Wo wyiyna, wo lo she, wo gna za ɓe’o wo chepi wo zeze wo zhi m? Wo yi biya gi wa zamango wo gi wo azamango’a? Wo la bat u? Abe hna nɗye he ga ba dnawye, kafin he lo la nyigo.